o yi ro oma dɛm o yi so mɛ wozomɛ sian a dɛ ɛɛɛ mɛ a nu nɛ rɛ mɛ mi fe da a me we cian yirana a sɛ tonu buan be nɛ si mɛ na matete do mu a buna tuna hi mi fe mɛ mi fe wuo mɛ mi fe wuo mɛ tonu yimi bin n'tawa we fe wuo un we wuo sɛtɛr sɛtɛr un wua sɛtɛr an sɛ n'wa a woyi dia a ziin un sian a se un sai a vɛra ekol oyiro o ma dɛm yɛrɛ yibio be yɛrɛ be bɛ bua mɛ nan yibio be dirobe bɛ buana o midi ma tina tina ɔnni mi yia ma tina dia be mɛ mi yia ma tina dio be